A se geit bu single mandar ngan it se vodon va e ta rai lalpus, i takap rai lalpus, i ta te be lakiran va mi rai ma i ta vodonme mi rai vasa a ven. I tangas derie ni bu mai di tam no rai mi bu rai mane di kap no kalai sivuna bu mene di mono vatsakte bu rai va di ta rai rakot, di tem no vatsakte se gi sar tatsik sivunan di mono burukim ngan ke gi sar sauna vodon tuktuk ka di ta rai, di tem no burukim ngan a ini i ta deria bu tatsik di kap no leong kalai o di ta sor putu suria be mo evoi e mama ma e papa va nga mu te ta bur sauna dismiss va nga mu takap rai te a mi putu ate ko mo i katubon mi pamli sivunan evoi, evoi e pap sivunan ko vinvindon akap kalai a e te bor rai mi vevin mane. A ini mi nama ni na pengan na vangase no, evoi mai va i tangas tsanga tsanga ne mi sinavai, evoi mi mandar vour i ta stop na rai lalpus sivunan ko age akap ngas leong va ngan ta lili i takap rai lalapus. So ini simi koto kapkapdera ne. I tangas lak gi tangas tlakiran se geit taim e geit bu single mandar, sim sana taim i ta rai o i ta kap oit na rai o i ta mo i ta tlakiran ko minon o ko saun ni simi kamber, so git ta ngas tlakiran e geit bu mandar i takap sangari tsanga va gi ta kap vododomia va mi kapinots a kalai be mo, i ta vododomia nga ni ta tsanga mi tsing tsang i ta vodondome bu natu ngan i takap sam mat tarave bu natu sivai i ta si sam mat a i bu mandar ko bu natu di ta si masai i soi, tavaker are i mo mi puk stori.